اعتقد اني بغير طفولتي لانها اكثر شي في- في الماضي مالي يعني ما يعجبني او يعني ما كان افضل شي فلو اخليها يعني صحية اكثر ويعني محاطة باشخاص افضل بيكون الماضي يعني مو تراما يعني بالنسبة لي